صعيب بزاف باش نحققو السلام العالمي لان الانسان بطبعو مختلف و مكيتقبلش الاخر و لكن ممكن لنا نحققوه هاد السلام عن طريق الاتحاد و نتقبلو الاخر و نتقبلو الاختلافات اللي بيناتنا وكون قوانين عالمية تحترم من طرف الجميع وهكا غيكون كل واحد على خاطرو و نحترمو بعضياتنا